Naquiiꞌntaaⁿꞌ caxo joꞌ niom wendyee nnom joonaꞌ waa caxo ndyaa caxo na cwilꞌa nnꞌaⁿ waa caxo quii ndoꞌ waa caxo tsaⁿ naquiiꞌntaaⁿ ndyee nnom caxomeiⁿꞌ caxo na lꞌueeꞌndyo̱tya̱ joꞌ caxo na ndyaa na cwiluii naquiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ.